Mîni daa ini nûŋgurugaa yaliya ndiraa zaman a unnu ŋa ye uŋgo ŋila murta fôu ru ŋûlli ye mura duro cussu ru cukuu subuu hunaa daa nûŋgurugaar jikii. «Te miree daa nûŋgurug» ndîroo uŋgo <hesitation> ŋila murta fôu ru ŋûlli yaliya addiya miree bur ši curukure, tee ini geyiŋ nûŋoo? Yaliya mura ôwel dir kei tusudigaa uŋgoo wurda ndiraa mura inii inii laptan daa tusudig ndaa te ke dîdin. Yalumuu dêr mîšil eke ke hakindoo na halas arima sopciŋgaar coore fî nakiere soptidirtig. Fûlur re kei tusugar re tusuu wuru ru tuusug. Tuusoo yalimuu mire ini <hesitation> inaa daa jakindig ndaa mîšil aligiya hunaa daa jakindiga mîšil furaša huna daa isigaa ina ta te mire uŋgo zaman dir te ke bîyir bêi. Halas teru ruuŋoo ogon yalimuu mire tiretema ina ta woši nda ka Uŋgo nuu laptanaa munda ka bêki. Halas illa mîšil kasar ma kidde koona halas aligi îyir lîfi dirtiere kasaru daa nakigire ke hinnoo goyindu laptan turtigire dîdin. Ogon sûro na ina tana dîdin mura. Illa «yalimuu woši te ke» indigaa hinnoo mîšil aka ara ndiraa ka cêndigire ke hinnoo <hesitation> dawa te ke <hesitation> da hun haasa re bêi. Halas ogon addira boyinoo digi goyiŋ kogor koo halas ini yalumuu miree unnu zaman a ni ina pûsiya ye ina wôtiriya ka cikii. Uŋgo mura ta dîdin. Ta dîdinnaa jillar re taanigini yerciŋ ni yalimuu mire ginna ši ziyaadar bazig. Ogon uŋgo miree ŋila murta fôu ru ŋûlli mire durra bur ziyaadar cikii. Dogtora na bêki durra ni munda cikii. Durra mire haasa ogoni amma unnu yaliya addiyaa ziyaadar cikii. Halas yalumuu mire doo durra doo ini mire daa dawayindiga mire re mîškila laptama bînna jillar re. Halas mîšil aka ndaa ka yercindigire ke hinnoo dawa hun haasa yalimuu cêndigire te ke bêi. Yalimuu teker kûbeyinoore mire kasar sun yoo ni yîn ina ta ka dan sihama ni tîriši te ke. Unnu yala ara unnu zaman a nduruu ŋa mašallah aŋ guru tuusoore mire mašallah kei tuusugar ni cussu ru tuusure. Halas kei yerciŋga ni mûska cussur yercinne. Maaša ni dîllliker cikii. Ogon mire tuusoo laptan dir tuusuro ko ni «ariya ara unnu saš fam » ndigaa te murar halas tiretema huma ginna kaamil dir gei cendig. Ogon inaa aka ši inaa yalimuu halas ôlufura kege wošiyinoo ôlufura te cêndig. Teru bara halas ogon kei ar unnu addira kubbeji ni dîga goyiŋgire ke tigisoore. Inii boor wurda raktira ko re ini wôtirii ni côpu cendig. A iniya pûsiya dîgiya digi dîidaa ni côpu cendig. Halas te ke tigisoore yalimuu muska cussur yercinne. Te jillar a unnu subu a unnu yaliya uŋga- a ye unnu zaman a ye fêrig hunduure uŋgo zaman dir amma mura re dagoo zamanuu cussu koona muraa ina bab a unnu tekeneloji lau dîdinnaa jillar re, šimaši dîdii. Unnu ni mašalla lau ai ni tekeneloji daa girdire, ina ginna ni wôfira bab a unnu maaši kooni wôfira babu a unnu sîha lau kooni mašalla sã pur sãr tîdirii. Te jillar yaliya uŋga- a ye zaman a nduruu ye unnu zaman nduruu mašalla cussur cikii.